हैमबर्गर मा मांस आमतौर पर बीफ से बणोन छन। पैली मांस छुटा छुटा टुकडा कैरी पीसी थै हेमबर्गर आकार दिंदा फिर काटी थे ग्रेवी तवा पर पकोंदा छन। फिर यो थै स्वादिष्ट बणो छन।